Nisy taminy ñy tantarany Afrika antsimo: ñy fañomb fañonganampanjakà, noho ñy fanjakany fitaovampialia5,taminy ñy tao sivy amby sivampolo noho valonjato no ñ'arivo noho roa sivanjato ts'iarivo, nisy ñy aly atao hoe baoera, ñ'aliny Olôndey noho ñy Britanike.